<noise> Sanda dirau no a ne di boro gogi dira sanda iŋga hinne ya kine ni goo dirau ga ni hiine yakine. To dinga ba nima te coritaray di borofo ni dii niga gay no mutumci ŋda amana ni dii niga hini ki du bankan ni dii corotaray. Zama cortaray wo manki arango kwara follon wala arango ɲayze yaŋ, ni ya day amana ŋda mutumci iŋga no ga nan nima du amintaka andameyze ga. Amma din nin bon te ize futo to mata no niga te ki du sanda coro yakine kan ninda ga kera dii ŋda amina taray mine wane ay coro no kwara filana no ago, kwara filana no ayga bay. To ni dii ni mutunco da amana gayyan din kulawa din suro kan niga hini, iŋga no gin no coro taray, iŋga no gin no coro taray, inga no ga nan boro ma du andameyze kan yaddin ga ama yadda aran kulu mi yadda kera ga. Wane mi yadda di wane, wane ma yadda di wane aran kulu ma amana gaayi. To iŋga ka ci ba nigogi dira ni hiine no nimin bina te imani bina kway, kan ga humburu irikoy ŋda a diiya. To ni di wadin dumo niga hini ka du coro gumo-gumo aran kulu ma kera gayi ŋda muhimmanci. To ni di don haka mutumci gaayi yanwo agwanda imfani andameyze se. <noise>